Ska achinina nargueꞌbiatolani che napto xlabadara che kon kon totalechee xsa weye guetoranara gapardegarede nisdo fakelong ban anonesde fab kon klorno, cherbierileya konarguikiybian toga toga erbuenlari kich ladikolore konlarimit, part patr garkibian tachi cho chon goniskə want droo yetiraa rala laderak kera labidirika, china nariegak ksakelan wchetogan togan arka rielangoo, mas rogangariaꞌ tinlangawkaꞌ okelan lan lan labader kombxalangaoba yiderg nis derga derga ni marayeyirakə' napen form shanyee traladi bay.